Sèè tii dònȧȧŋ yèwè, taìŋ nii mìŋ yaȧ wo jɔ̀àkàiŋ, kòòim gòngò weè pɛɛ sèè mȧȧŋ mìŋ donȧŋ weè nɔ̀ŋ wò nyuùnkpùuŋ, kɛɛ e keì mìŋ naŋ jàȧ jii, e keìɛ mìŋ naŋ jȧȧ jii yèè taìŋ bȧ mìŋ gongȧ niŋ nȧŋ yaȧ kɛ̀, e taìŋ nii è yaȧ jɔ̀ȧkȧiŋ è heiŋ wa fɔɔwɔ̀ yȧwi nȧȧŋ dȧwiim nyȧŋ lɛ, tiŋ nȧŋ yaȧ wa e tòmò yèwa, òfoo wo dèda miɔ̀ŋ he wa yèwȧ, soo taìŋ nii mìŋ yaȧ jɔ̀ȧkȧiŋ, mìŋ hewa yèwà miȧŋ pɛɛ, soo mìŋ naiŋ jȧȧ jii, è nɔ̀ɔŋ ɗɔɔ bȧ kaiŋ gongò è yaȧ ɗì sùȧ miìŋ yìwìà taìŋ nii, until dèda miɔ̀ŋ naŋ naȧŋ fɔ̀, kɛɛ still kòò yaȧ nɔŋ jiikɛ̀ɛ mɛ sùà, mìŋ naŋ wa mɔ̀nɔ̀ŋ e yèwa, yèè dèda miɔ̀ŋ naŋ wa mɔ̀nɔ̀ŋ e yèwa.